Toh <hesitation> aure ɗaŋ məyisəŋ tə gom eah aure tlərəŋ aure aure gya gon aure sayawa ɗaŋ məyisəŋ tə gos cafi au ca ngabtə gos ma ɗan iyaye wopm tə fumi gya gon ma yeli tə yir gyagon ba mə tu mə yeləŋ amma gəd ma yan citə gnavwa ka wum gon woman wultu yanima mə man ɓaskə nə karaghənikya wum ta ka wultu ca kara ghə nə ghərwon gəɗi wai ya ɓwai ya ɓwanə gna gəd mya su tə nayi nə gəɗi kunen toh har wo man tuli ta man ɓwa gni ca ɓwai a ɓwanə gna gəd kai gon wo wulgos tu ma yan gna mwa:n ma tə nayi nə kam ghə kuneti eah gon a gib kə sughən dləŋsə wasəŋ nə kamshi gəɗes ya ɓwai gna:s ya luyi dzaŋ buki ləpm za:r a buki ləpm za:r yan nə buki won ɗaŋ sayawa tətayi fi tun tun aure sayawa ɗaŋ mə yisəŋ

ca gi: kuma nə nə nə yandiyo ɗaŋ <hesitation> la:bkən <hesitation> <noise> mən yahudawa ca fi aure wasəŋ wo tli wo səŋ gi: <noise> kitn bab wo gi: kitn baba gnes mən toh cik kən ci sayawa kusaŋ <noise> alada wopm a nga ri:n cik don mənwopm wosəŋ gi: kitn gi: kitn gi: kitn sosai nə nə nə nə <noise> gədes ɗaŋ wo kab eah yan a ca məri yawon dayake ba aure gargajiyes taman cika tə ɗaŋ ca finə gin aure vinladi aure vinladi ma wur məga gargajiya wopi amma yantu mən wopm a kamata mə paŋ ləɓi mə yeli kya ga vi: wai fa vi: wa wo ga ghəi yawon ves a wur mali ba ngərwon ɗaŋ ba sumwos ɗa tə vi: wopəŋ koni ɗaŋ coŋ fitə ɗi sum wos ɗa tə vi: wopm toh ghən mya wultu aure wopi ɗaŋ atayi masu mə gəmi gin nə kam ghə nə vik nasara ghəshi gya gon daŋ mya fi ma nəkə nasara ghən mya fi don nasarawa nasara yan lər aure ɗi təsəŋ nad tə fi ghəmən vinladi amma aure ɗaŋ mə yisəŋ gom ghəryo ɗaŋ tə ga ɗan nə kə kə baba tə mora gna wos toh yawon ba baba ca mora ghən gna wosəŋ sai dai kyan ɗan nə gna wai kyan dashi kyan ghən ka buŋ ka buŋ ghərwa nə nə nə nə lərghən wos ɗa dən turi amma aure vik za:r aure gargajiya wopm ai kyani ka buŋ nə gəɗi wa toh mya wultu məri yawon kaɗa a ga tu ah ah ka kab gəd nə aure vinladi kə ytud vi:n wa kə ga vati kya ɓub gna eahhh gna gəd tə lər buhu wa ɗi tə lər buhu mbalwa ɗi tə lər buhu vwalaŋ ɗi tə lər buhu za:m ɗi tə lər buhu cid ɗi gharyo ɗaŋ mya gi ghəndi gna:n tə lər buhu cid uh ko gyo tə lər ghə məndi gya waken soya ma mya gi toh kya gnal tə lərghə məndi ka gi gwa ghən toh ka ga eah gna ɗaŋ wo tlə kyani gna gəd ɗaŋ ka tli ma kya ləri cik ma a yisəŋ tu kya kab tu:r a nayi ɗan baba wa gonghən wa polghən wa gyemtləghən wa maraghən ra wa kab nə maraghən ra wos ya tlighə a tli turwai ya tli turwai a tlighə amma kya tlə tə ghərwon monda ɗa dən tures ya dabtsə ləb latsə kə sa:di toh gi ba a ndaraŋ uhn ya tsəni ma kə wultu a cob suma dli woshi kuwa toh kaga gi: ya tli tu:r ghai hakan gna mandə wo shiti toh ka ɗu mandəi sosai toh kaga mya paŋ mə yeli gəmghən datəm ɗaŋ mə gəmi nə kə aure iyaye wopi ɗaŋ atayi yan a ca inda ciyi tu kyani ghən ka vu: a gəɗiwa kya kab gədes ma ayisəŋ ka buŋ ɓastə wo raina ghəŋ wo yelghə yelghə tə dzyipti wo caghə səm amma gəd caghə səm ka fi ghən kə tud v:n kə ga tə mən ghəryo ɗaŋ a lərɗi a lərɗi dən gya dashi kya tən ghəshi gin ya yelghə tsat yan nə kya tunə gna won ɗaŋ a kyemas ləb mobkarfima sai kya cedtə a mbi ghəshes inkya tu gon ɗaŋ ba a dambartəŋ toh yani gos yan wofi ghəshi ma wo wutu baba polum <noise> mya wutu mə fi ghəshi gino toh ka ga kə tuni gnawon ɗan ci saghat saghat kuma baba gos a ku:b tə a ghən mai kyau amma kya tu gnawon ɗan ba ta ku:b tə a ghən mai kyauŋ ka tsənni gwa kə ta: yasaŋyi ka finə aure vinladi aure vinladi ah ah ka lər gya manja ka lər gya mas ka gnal gya gna maggi kə lə:r ghai a ah mə nger ga:l a auren kə fini kab gya gi ghəshi ɗaŋ kya fi kwata banə yanci kabkən gəɗesəŋ kabkən gəd banə cagən lu:n eh kab gəd məyisəŋ tu kab gəd banəcaghən lu:ŋ myani məri za:r ba mi gom cikghən tuwai kya kab gəd ta kʒ kə kə kə kə fi abin naŋ kə tsənni kə ta: yasəŋyi ba mə ca: ra: a laghə gobnatiŋ domin za:r har yan kinə kun basayi kya kab ghəɗiwa kə gi: kitn wan tare kəfi koni wan tare yan kəyir gudes monda ma cikənci kya səŋ gi kitn wan ɗi yan gna wo tli aure wo dlər fi ghən unda kəman somtəɗa toh amma yawon gna wo tlə makarantaŋ wosəŋ ku:b gighən kittəŋ ɗa kasuwas ma wo ku:b ɗiɓarghən ghətəŋ kəman fi voni kafi voni kəmar wur kə ndwatsəi nə kasuwan nə gighən kitiŋ toh məri gwai ya ləɗi ka ta ku:b nə ni ɓaskəi yan aca yawon ɗəki ma a vuyi sabotu gyo ɗaŋ kya yeltə tu cin baba yawon ma ba a shiti a ku:b ghən mai kyauŋ ba a ku:b ghən ndaran bare tə ku:b məri ghai məri təfi ndara ɗun yer viwon wutu ba gwas ba mangoro wo taɓa wo gur nə wangaləŋ ba wo taɓa fiŋ ko a gi: nanjyok aman kas nə vwalaŋdali ko a gi: vwalaŋdali a man kas nə vwalaŋ ba wo taɓa fighəniŋ kya fighən ndar ka tutə ndara uhn kya gnal wurɓa ka tu wurɓa kyagnal wurɓaŋ ba katu wurɓa a poləm a yer ghə gi: vwalaŋ ka gi: vwalaŋ ko ka gies ma kya ginə nanjyok ka kasni nanjyok ka ku:b ghən a gnawa mai kyawu kya ri kya ri nə kərnyi gnawa ya shiti ma wo shishi nə kərnyi mya wutu yan ma la:b zamanes ma mə la:btə tə ɓitalghən kə mai kyau ghai kə kushi kushi <noise> ghai mai kyau yan cin ni bature ɗaŋ ku:bmi a kaywos ma bature ba ku:bmi baa fi tsənghən ɓendəmiŋ bature ba wo tabafi tsənghən ɓendəmiŋ yani dai a kwan lokaci bature ya tsənni ya ngalaŋ wo sutə a gin aya tsənghən ya ghalaŋ wo ngab righən.